¿Para dormir? Koni kuante potani no kama no kukanguano kaxakundir no'ó, nokun no nokun ku ndono, teñoo kangua naxana kuana kuduno xhín parejano ujun.